Liwre huutorto cegeneeji mun ceeɓɗi ko jikkude ñaamde. Kala ko yiy to woɗɗi, kullel, so ñiɓii en cegeneeji mun ɗi, jaggan ɗum ɓitta, yaawataa ɓoccitaade, wayno baajol en, tenkere en, liɗɗi en.